rangii greeninen Mal nuh ishii dhagarrr rangi green rangi dhansaa hamtua rangii iltinen Lilah fethuu yaani gololi illa rangi green dagarth Lilah ishin ithgamdhii maan yenen rangi green thun yaani buyoo dhagariftii ashiria buyoa buyon woo ishin green ithathe malsun bokken bayya robbe laftii ghabethee sunif dhub rangi greeninen akamaa dhansaaa aminen rangii thun rangi maan yedhen Lilah illi chollomsuthu illi thinen Lilah fethii ghumaa ilah Lilah rangi suun fedha